गन्दैअ मन् त्से जिबत् गिज्दर् जुनर् त्सेइ। त्से रौगुन् मेनहै त्सेले नतिओनल् पर्क् प्रौ है, जोन्गोल् प्रौ है। अर बिश्नक् मन् त्से गोन्ग् थैअ। त्सेइ को बिशर कोरो सोमो ननै है, बबये बहय। भिशर बिको नन्ग् लैन थकै बहय। भुस्तु परेर् क्लैन बहय। अम् प्रए बे गोन्ग् को है, गोन्ग अरेबेइति दिमनौ दुन्गो। कि मन्स् प्रए है, गिजन् गिजनिपे पिन ननि है, नै पिन पिअ। नन्ग् गज्रि मन् त्से प्रा, बे गोन्ग् कोन है है लन्ग् ननि पने। अरेबे बे गोन्ग् अहोइ बर द्रै दम् दुन्गो नन, नन्ग् कैन मन् त्से प्रा बिको स्मग्लिन्ग् कलम् नु पिअ। जुदि दन बे गन्द नि कोरो गोन्ग् को है, जोन्गोल् दन बसेन थैअ। गिजिब बिशर बिलुप् त्स लन्गन् बे दुनिअ नि प्रए है। नन्ग् कैन गिजन्ग् है, जोन्गोल् बसेन सेस्त कलम् नन्गु गन्द नि गोन्ग् को है। दैअ लो बोन्ग् खर्बै, कि जिसन्ग् किनै है, जोन्ग् बे गन्द नि गोन्ग् को है बसेन।